सामान्यतया हमरा तिर जनावर बठे आउन्या चिज लाइ मात्र दुध भनिन्छ, तर ओट मिल्क भयो, सोया मिल्क भयो, यिनिलाइ ले दुध भणि सकिन्छ । क्याकि भनेपाछा यिनिले ले हमरा सरिर लाइ चाइने पौस्टिक तत्वहरु जो दुध माइ पाइन्छ, जनावर को दुध माइ पाइन्छ, यो यिनि चिज बठे ले केइ हद सम्म प्राप्त गर्न सकिन्छ । ऐले को चलन माइ कसैलाइ दुध जन्खा भनेको हुन्छ, बिरामि हरु लाइ कसै लाइ केइ जन्खा भनेको हुन्छ, यै ठउर माइ तै को अल्टरनेटिभ का रुप माइ चाइ ओट मिल्क र सोया मिल्क लाइ प्रयोग गर सकिन्छ, तब चाइ यै लाइ ले दुध भनि सकिन्छ ।